ʻⴰⵏ'ⴰⵡⵉⵏ ⵏⵉ ʻⴰⵏ'ⴰⵡⵉⵏ ʻⴰⴷⴷⵉⵡⵉⵏ ʻⴷⴰⴽⵀⴰ ʻⴰⵡⴰⴽⵡⴰ ʻⴰⴽⵀⴰ ʻⵢⵓⴼⴰ ʻⴼⴰⵡⴷ ʻⴰⵡⴰⴽⵡⴰ ʻⴰⵢⵓ ʻⴼⴰⵏ'ⴳⵓⵔ ʻⵙⴰⵏ'ⴰⵜⴰⵜ ʻⵎ'ⵉⵣⵎ ʻoⵙⵉⵜⵉⵎⵉⵔⵡⵉⵏ ʻⵏⴰⵡⴰⵜⴰ ⵢⵓ ⴽⴰⵉⵏⵉⵏ ʻⵓ ʻⵓⵍ'ⴰⵏ'ⴰⴷⵉⵜⵉⵎⵉⵔⵡⴰⴽⴰⴽⴰⴽⴰⵔⴰⵜ ʻⵉ'ⵉⵍ ⵍⴻ'ⴰ ⴽⴰⵔⴰⵜ ⵢⵓ ⵀⴰⵙⵜⴰⵏ ʻⴰⴽⵀⴰ ʻⴰⴷⴷⵉⵜⵉⵍ ⵏⵉⵍ ⵍⴻ'ⴰ ⵡⴰⴽⵎⵉⵢⴰⵏ ʻⵉⵜ'ⴰⵙⵉⵏ ʻⴷⴰⴽⵀⴰ ʻⴰⵏ'ⵉⵢⴰⵏ ʻⵜⵉⵢⵓⴽⴰⵏⵙⴰⵍ ⴷⴰⵏⴰⵙ.